Balawa atsutsura a watala, <noise> Sen sen marang iaa xaa taton ngali papare siin nugu no- nugu-nugu no totore? Lawas, awatala, nugu xalkale iaa ta xas papare siin malen siin- siin- siin nugu-nugu ineses ineses, iaa xaa xosxosara no tinaxa malen ngali tiltso mi no aina lokobel. Namang ngali tali adodo siin no inaman ngali atingi siin xadi ineses mi siin xosara xuxute. <noise> Biaxa bula nawe <noise> di atsora iaa ngali, u xaa sen xosara. We nai abia no mirmir ngali naba mamainang? Siin no xilkil ina ngali aturangi <noise> siin, ngali atomtom xol- xolot ina minat naba tsotso o lan anua lotu, o siin <noise> biaxaa xolot. Awatala- No dan atsura a xatsap. Obia xa bula di ba atsura iaa, num ineses uti la siin abia xolot ina manmanel, iaa ba asa di bula. Okay lawas la siin abia xolot ina manmanel, iaa ba asau di bula. Okay lawas la siin abia nan axuk ina papare iaa ta papare taman a watala, iaa xa papare mi no aina, malen iaa ti totore mi nugu tat ila nancy naigo, mi nugu koko ila san. <noise> Gwenda kamkamuk lamoto, ia ti ga asaiti di iaa xa xosxsoara abala tinaxa tile lokobel, o tulo ian inaman laba watala, gem xa <noise> laklasi <noise> nagen no <noise> ge xo xale etudin mi no-mi no aina ngali papare taman xolot ina xosxosar xuxute. A limo, gem lima ngali tali aisa no xuxute, malen ialua na sobuk ngali tiltso mi di mu. o gem ge xa xosxosara abia nawe gem ararai gem ga sebula pis la sin biaxa adodo subela. Bala mat-mat adodo ngali xosara marang xuxute. O, bala matmat adodo axatap siin, ngali xosara iu ngali ba taxa. Axap ngali-ngali nugu-onugu mamainang ngali naba axau. O in tsa uba lasi abia xuxute o u sebula taxa, taman. Bala mat-mat adodo. Bala adodo ia ti paper mi di siin-siin abala met ta se xap ma gem ga lo eses taman abia afofo. O bala iaa ga subula xalame lan inaman laba, iaa sebula manman tala, gem sebula xosara tala lan inaman laba mi nugu no nugu tsana ila priscilla na xan tsana ila koko gwenda o mi iaxaa nagem, iaa ain sepik ila maryane lawari bin gem xosara abia tinaxa sebula tala lan inaman laba. Ga mamainang. Malen bala xolot ina xosora marang xuxute lawas, la siin bia-biaxa adodo bula, ina amirmir xobel ngali minat naba xalkale o lalon no anua tinalnge ngali iaa ba sen amirmiri we, aso jacinta lokonboiaa ti la singan mu siin leng axuk mu, siin leng axuk mu ase xosara abia ina missions tile itan.

Ge la ases atia, ya la lan abia xolot dita puchaxi taman vetican city, tala itan rome, ge ga eses la ge ga lasi abia no mirmir ina abia xolot ila pope mabi di ta manman lalan. Gem la es la sin abia xadi noxolot di ta taltalxe tia bia xan xan xolot xan cha xasixe axap pupua ngali no inaman di ba chiga gomsa. Bia xadi xolot dita manman tia bia iwa tamat <hesitation> tamat a lot ta manman lalan axap xa naba chiga na la manmann lalan amuina bia xolot a we atala no inaman lot dixa til xali abia xolot ngali uba xap chiga gomsa. Xadi no solsol asuk pitpit mu, axap mun didi mana <noise> xida no, xadi no solsol a pitpit o u chiga lalan uba, uba sol la uba axosxi abia num solsol u chu u se la. O xadi no sel di xosora aloti no xarin mareng xating ye abia dita, dita xosora taman no mareng xadi nowatewat ina no xat cha di ga atilxi no. uba solsol tade lapala una nenen la lapula mu amatmalan uba mata uba mata cha. una awatwati u ngali solsol sin abia selamuina naba xap <noise> naba xosora u uba we uba xoi. Xadi no xarin solsol abia geti la papan geti xa pan mono ge ga la tia, ti ga mamainang ngali lasi no xolot <hesitation> xdot xachep sin abia nagem inases, lowas ge xalme bia xadi xolot ina man ta xa maman sin uba til lapula una lasi no man tala bia xal a malan no mareng no sol sol lapula bia no solsol in tade lapala, asuk buxa abia no no mareng eses we atia. Ge la gem sol pan mono ge la lasi abia no xolot tala sin abia xadi no, xadi no xobel <noise> a us <hesitation> san taman no mareng no nian abia xadi no xobel mareng <noise> no xolot ina no xolot ta-ta san